Ñ'asany ñy kifafa moa: -Angala loto, ndra io ro loto amonto añy. handraky moa ñy loto an-traño ao; <shushes> ñy kifafa. mamory ze loto miparitaky mbeñy. avoriny ñy kifafa an-tany raiky ;lafa tsika mamafa. avoriny ñy kifaf'eñy ñy loto ndre loto mbaiaia zay lafa fafan-teña aminy ñy kifafa.